Aywa be niz balen niz ham nen niɲa ni deg, kile ne zamanen a ham ʃei un kulu ʃei. Ya nini zamin hamin gari kar tar ɲabo nɔzɔm ki ɲan, <hesitation> dan leʃ, in nazan ke koli igi ten. Bada aɲro gəra e tenan ba gəra e de kɔr ane de gəra zaata ke. Keten habas ke ɲaten, habas keɲ, mona zanten te sahati. Bada sor fula na muru sur, fur fra ne muru sul frareɲ. Ɗad ɗi kil ɗe gəra turi ḭ mud tara na ha̰ nde ged. Tob aŋ tiaged, haata ŋgal, ŋgal, labede te zara zad de kil. Lad, maga zinen meʃidad, kara te kar hine yub but ka, yub jine. Guna nde sabun, sabu hine ayin otə jar bo. Sa o ndug nani yub budu go ɗani, aa koli iginen ndede rɔɲi. Rɔy ndi, rɔy yub ko, <hesitation> ti yay sabun rɔl rɔɲ sabun ko. <hesitation> Ɔyin ro rotari ɔyin yu bo, ɔ feyid, fani zan ndḭ-ndḭ naza kan. Kɔlin hineŋ nazim, ne ŋgal, ne ŋgal te jaren te ba. Ŋgal gəra ŋin tuku, ŋgal kayeg ndiŋga neʃin zaata ke neg ne kaye an. An an an an gəra e kɔ, kor an mene, neŋ ka gəra ɓe ne. Nen keda beŋ ɲe nen galag meŋ ɲe ke ŋgiŋ rɔ ya̰ koto. Toŋgo ŋgujin di sawa sawa, dede nazam ki danen. Aw riji ŋgal kayḛt nan ba, Kaye zaata ɔyin danit, walaw. Hḛŋ ŋgal gəra ḛ tena, ɗe zab tab ne ko Dahun de dahun ko niʃin dawru kosen ndɔ ne tʃe. Da wan ŋgal to mod tʃe, daw an, an- an, an- an. Aayi dawan, tugud ŋger neʃid bo aɲin, aʃan ɗɔ de, ig ŋgorɔɲ ke kun gawaɲ dawaɲ hḛ aw un. Dede ɔr mar dan o kal her ma ro mɔn os man ko. Un tawali, un bediŋ dawaro kosoŋ mba, ete nag batan, dawro kosomo̰ ge njida daab. Be herg na tara, holiŋ ge o̰ŋ dama danen. Ne zami at duni te ma teg gad i ku ne zamba, A te kus azami nde ka ku ʃin zaata ke. Dede muna zamen, arage ɲi tʃono mbomba. Lakin mu jarad maya u ʃa ndig mata in fola na ara ɲo̰ iŋga di. Fula na ra ge ɔɲ ndazi. Lakib ndigi ndigi mona zem ke dane kulu ɲombo, tus ar raki zaata ke tuŋgɔr dani. A ra ge tʃi bimi ndogo tʃaraŋ ɓo ha o. O ɔŋgɔr danid mala, aʃan one zam ge da fane zam mene muyim marwayd muyim ɗal gəra inti. Ŋgal dumiti, ŋgal hayati tii ndi utu ŋga le mba. Ŋgal ɓenti ŋgal i ti ko. Hole inen ɗog kanen to horiŋ ndog men hor so soŋgo mba ho garid ba. Lakin na ŋgal be ni gal kosen ndḛ. Kos dan mbo mbo hid, ɗan kos nde la zen de ru mana ba. Lakin, ya in tar yḛ ruma ine tar ye rumbo. Eɲ togoɲ neʃi naŋ ta seg pasaa. O eg naŋ ta suni ɔm yi ŋgale te kole njene ɔm yo tʃek. Tʃege ne kalas degen tariŋ-tariŋ ɔyo̰. Ɗow gewne zab ge dane ed. Tar in ʃala, ra ge da ta har kɔr jo, ɔr tariŋ ɲi rubu zaata ke De kile to, aʃan ne omon zam ge danen. Kaɲi lel kolek dege to se njid. Mala ya tar ine zam ŋged. Me zam inə rɔɲi, gal garen ii kata tar ya̰ ko ne ʃi dan tag. Naŋ ka si ŋgen ge pasini. Kalas denen to ondo rog lakin lakiŋga ri ne bo. Or dani danen kalas. Kew gari ge pas nuge ji ge wa ne zam ge danen, o fay di, fa izakat nde kil nen. Na zom ke kɔl hinge ne tene, dan ŋgal kɔsɔ inti, ŋgal kay inti. Ŋgal ta sey ɲəti, ŋgal azami nde tuʃinti. Ŋgal kaheŋ ŋge ndub naʃinti. Olaa zim, kana zam feɲ dana ŋgal ɓe inti. <hesitation> oo tuju ne tʃu di tʃujuna ko Tor baji dana yani mba jini odi oo Tchejenen, ing biren. Ra tab key ŋgoje ti. Ha̰, na o sado rḛʃ odo sa rḛnti, naŋ ta seŋ es go taziŋ na seŋge gona ʃugu seŋgeŋ ti. Me de nɔm ŋgal be do̰ tʃeri ɓe nda tag. Lakin de kil bo, ɓee na mbo. Kalas ḭ kalbat kalbat sḭ njem tʃod ge go sḭ njem tʃod dro. Wa sa di ɓeti god koɲiŋ kalbat ki ya piya degedege do̰ do̰ mo̰ ŋgali e karab. E təraŋ fu sal ke tɔ ge nje Leʃ lame kɔliŋ ge ne naza mid, koliŋ nen kalba keɲ ta. Taara naŋganen ɔŋ ɔrgo da kɔliŋ kalas kin tara naŋga torgod kosiŋko. Deri ɔs kosnam ɔs ɗiɗi ko, karas ki ya̰ten tɔg del fa el kɔsmo usma hajere wen. Ɓar jo̰ ɓeɲi jɔrmo roho da lɔm ɓeɲi bariya. Ɔŋ ŋgara la. Me zam ne ili gar ɗiɗi ko, gar de ɗi koto noɲoy go inti. Elk ayi ma gara koto, tondo ŋgew uji hid sawa sawa. Sawa an kad ɗi, aseg jɔr ndikad, tar yana ɓod yḛ ɗa man jɔr han tro ine. Jer ha̰ nimi zama kam, kam momi gar kara ko. Momi gal sukoroko, mezam lakin. Ketar kib jene kɔlḛ nderwayḭ sawa sawa, gete naag kalba tu kɔlɔŋo yani ɔni zam ge dano feydi ɗa iwa.